ekki margar tölvur hafa sýkst en spurningin er sú hvort árásin sé yfirstaðin og hvort búast megi við fleiri svona árásum í framtíðinni ætlum að ræða það sem sagt á eftir í menningunni verður rætt við þá Baltasar Kormák og Magnús Geir Þórðarson sem ætla að hefja framleiðslu á bíómynd og sjónvarpsþáttum á sjálfstæðu

fólki höfuðverki Halldórs Laxness og jafnvel íslenskra bókmennta á tuttugustu öld

á Íslandi til þessa

mikið hefur mætt á tæknideild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu síðustu mánuði meðal annars vegna rannsóknar á máli Birnu

síendurteknum ránum í apótekum og verslunum ótímabærum andlátum og öðrum á tæknideild starfa um þrettán rannsakendur þeir ganga í öll störf á vettvangi alla daga ársins en eru þó flestallir sérhæfðir á sínu sviði helga og Guðmundur

heimsóttu tæknideild lögreglunnar kynntu sér störf hennar og fengu að sjá hvernig nýr

lífsýni og margt fleira geta ein og sér upplýst sakamál það veltur hins vegar á mikilli nákvæmni þekkingu

og útsjónarsemi rannsóknarlögreglumanna í tæknideild hvort slík sýni náist í heilu lagi og hvort mögulega sé hægt að tengja þau við grunaðan í málinu það sem blóðferlagreiningin byggir á er dreifing og lögun

við erum með myndir úr alvöru máli

það er ákveðin dreifing og við þurfum að velja ákveðna

við getum dregið línu til að sjá að þeir eiga uppruna sinn frá þessu horni þar hafi manneskju verið veitt ákveðið mörg högg með einhverju

blóðið er að af áhaldinu og jafnvel frá manneskjunni sjálfri Ragnar Jónsson er einn af fremstu blóðferlasérfræðingum landsins og hefur starfað hjá lögreglunni hátt í þrjátíu ár þú væntanlega lendir í mörgum tilfellum þar sem búið er að þrífa blóð af vettvangi með sterkum hreinsiefnum og öðru hvernig bregðist þið þá þá virkni þess og næmni er slík að þú getur sett einn millilítra af blóði út í tonn af vatni og efnið finnur það því meira sem er búið að þrífa upp því betur virkar efnið vá það er koma við þurfum að myrkva allt og efnið það kemst í snertingu við blóðið eða járnið í blóðinu þannig að við gætum tekið þessa blóðugu flík hérna hent henni í þvottavél og þvegið hana þrisvar fjórum fimm sinnum skiptir engu máli efnið mun finna það en hvort við höfum fullkomið d n a snið það er aftur á móti önnur saga fyrir svona sirka tuttugu árum síðan að

svona á stærð við tíkall til að greina núna dugar okkur svona sirka títuprjónshaus

erum að fá betri niðurstöður fer fram með ákveðinni lýsingu og gleraugum ef við ætlum að fara að skoða þá sérðu hvað birtist hérna þetta fer í bréfpoka fer svo inn á rannsóknarstofu og undir smásjárskoðun þetta er eitt af fjölmörgum atriðum sem rannsakendur tæknideildar lögreglunnar rannsaka í sakamálum og þá sérstaklega í kynferðisbrotamálum fyrir þær rannsóknir að þá skiptir öllu máli að brotaþoli fari sem fyrst á neyðarmóttöku eftir kynferðisbrot því eftir því sem líða fleiri dagar þá minnka líkurnar finnum sýni sem eru nothæf til að til að rannsaka og þegar þau sýni eru ekki til staðar þá gerir það allar aðrar rannsóknir miklu miklu erfiðari á rannsóknarstofu tæknideildar greinir Björgvin Sigurðsson lífsýnin sem finnast á

en það þarf ekki einu sinni vessa og blóð til að við skiljum eftir okkur lífsýni við skiljum eftir okkur húðfrumur á hverjum á hverjum degi

við snertum einhvern hlut þá skiljum við eftir eitthvað af húðfrumum hversu mikið við skiljum eftir það er persónubundið þannig að hjá sumum aðilum er ekkert mál að finna d n a hjá öðrum er það erfiðara jafnvel skilur viðkomandi það lítið eftir að gripið þarf að vera ansi mikið og þétt

finnum nægilega mikið af frumum til að rannsaka en þegar árásarmaður rífur í

peysuna mína gerirðu þá ráð fyrir því að

skilji eitthvað af lífsýnum eftir í peysunni já við gerum alltaf ráð fyrir því og söfnum gögnunum með það í huga að geta sent það í greiningu til þess að athuga hvort við finnum eitthvað en nú er ég til dæmis búin að fara í nýja peysu

hún er nýkomin úr hreinsun í morgun ég er búin að vera í henni í hálfan dag það er ekkert mál að finna lífsýni af mér í þessari

þér í peysuna síðan eru þetta sem kallast filmur þetta er hálfgert límband sem við notum til að yfir peysuna þá lífsýnin af peysunni eru svo greind með d n a rannsókn einungis er heimilt að geyma lífsýni úr fólki sem lífsýni er alltaf fyrst borin saman við þann gagnagrunn áður en haldið er af stað í rannsóknum og leitað er að öðrum þannig að það er ekki þar með sagt að þótt þú finnir lífsýni þá er það ekkert

sem þú flettir upp í einhverjum gagnagrunni en það er vita gagnslaust ef það ekkert til að bera saman við

og fingrafara rannsóknir eru örugglega elstu aðferðir til að finna brotamenn í

sakamálum maður ímyndar sér að það komi bara skóför eftir menn þegar það er snjór en það er af og frá þið getið fundið skóför með auðveldum hætti hvernig finnið þið

verið far sem er eingöngu í ryki ef allt hefur verið þurrt þegar þegar gengið var um gólfið þá getur þetta verið alveg þurrt og bara ryk en í sumum tilfellum getur farið myndast af skó sem var blautur eða kom

inn á vettvang en för sem bara eru í ryki er hægt að nálgast með góðum hætti líka og

hér birtist nýr heimur sem við vildum ekki vita af ekki nema við séum að rannsaka mál þá er gott að vita höfum eitthvað til að ganga út frá þetta er eitthvað sem við við myndum vilja reyna að lyfta því að við náum lengdinni á því og breiddinni og það er ágætis mynstur í því líka við höfum kannski minna við að gera að fá kannski bara hæl eða bara

af einhverjum skó

nú ætla ég að setja þunna plastfilmu yfir

rykið upp í sig

það dróst að alveg í hvelli um leið og hleypt var á og hérna stundum reynum við að leggja þetta betur að

svona ef hægt er en þetta eru viðkvæm gögn við getum ekki meðhöndlað það hvernig sem er því þá stríkst það bara af en það er ekkert mál að geyma

það við réttar aðstæður í

og hvað sérðu strax við þetta skófar að þessu skófari má mæla lengd og breidd skósins sem að skildi farið eftir hællinn næst alveg heill hérna og tábergið næstum alveg á þessari öld hafa þrjú íslensk morðmál verið upplýst vegna rannsókna á

einu íslensku morðmáli

á vettvangi var sent á svona erlendan gagnagrunn og menn spurðir hvaða skór geta þetta hugsanlega verið og þegar svarið kom til baka þá kom í ljós að við vorum með skó sömu tegundar í okkar vörslu sem höfðu verið teknir af sakborningi sem var handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp við nánar

rannsókn voru umræddir skór með sama slit á

og ummerki um blóð fundust einnig undir skónum en þó fannst ekki lífsýni sakborningur í málinu hafði ekki játað neitt ekki gengist við neinu en þegar niðurstöður okkar rannsóknar á skónum og

á vettvangi voru bornar undir hann þá gaf hann sig og fór að játa þetta var svona lykilþáttur í þessari morðrannsókn skófarið já ég tel að svo hafi verið fram til ársins tvö þúsund og tíu í ágúst þá voru fingraförin tekin á pappír hérna hjá okkur en eftir það eru fingraförin tekin á skanna þegar um grunaða aðila er að ræða svona hefur þetta verið í bara rúmlega öld er það ekki lengi en þetta hérna er

að sækja um dvalarleyfi eða eitthvað slíkt auðvitað

fín og allt það en öll vinnslan í sambandi við samt sem áður skönnuð för er er miklu auðveldari og hvernig fór þetta fram ef þú myndir taka mig sem dæmi já þá bara byrja að setja blek engir tveir eru með eins

fingraför ekki einu sinni eineggja tvíburar sem þó hafa sama d n a og

eru flókin og þarfnast mikillar yfirlegu eins og í þessu tilviki þá er ég að búa til hérna fingrafar sem er lyft á pappír eða sett á pappír með dufti þá er það ljósmyndað hérna í þessari græju d c s fjórum hugbúnaður og kemur þá út svona ægilega fínt far hérna er hérna er kórinn það er ákveðið flæði í farinu það eru ákveðnir endar og klofningar og annað slíkt sem maður skoðar það eru til dæmis í þessu fari

svokölluð sem eru svitaholur og annað slíkt það er bara allt þetta sem maður þarf að horfa á og þá snýst þetta um að læra að þekkja

því það eru nokkrar tegundir af förum læra að þekkja einkennin á tæknideild eru öll fíkniefni sem gerð eru upptæk rannsökuð og greind á rannsóknarstofu deildarinnar þegar Kastljós var á staðnum voru nýlega komnir í hús nokkrir tugir sem höfðu verið gerðir upptækir í heimahúsi algengast

maríjúana eða kannabisplöntur sjaldgæft að við sjáum hass það er eiginlega bara greinilega ekki markaður fyrir hass hér lengur tveir starfsmenn eru alltaf saman að störfum við

sem þeir nota til að greina efnin nú erum við komin með vigtina og þá viljum við vita hvaða efni er um að ræða

sjáum hvaða svörun við fáum og þessi svörun segir okkur það að hér erum við með amfetamín tæknideildin er góðum tækjum búin en með tilkomu

sem fimm lögregluembætti á landinu ásamt ríkislögreglustjóra og rannsóknarnefnd samgönguslysa sameinuðust um að kaupa í upphafi árs hafa vettvangsrannsóknir lögreglu gjörbreyst skanninn virkar jafn vel að nóttu sem degi og sparar bara inn í tuttugustu og fyrstu öldina úr hefðbundnum mælingum og vinnu í það sem að þessi skanni bíður upp á eða eða sönnunargögn steina eða hvað sem er og við gætum prentað það út í þrívíddarprentara og átt það um alla framtíð ekki orginal hlutinn sem okkur

ber að geyma heldur bara líkan af því sem er alveg nákvæmlega eins hundrað prósent eins

við setjum bara mælikvarða og segjum við viljum fá að vita

stærð dreyfingu og lögun blóðbletta á þessu svæði þannig að til dæmis á morðvettvangi þar sem lík er þá getiði notað til að mæla öll horn og fjarlægðir okkur dettur í hug inn á vettvangi hæð á húsgögnum og breidd á milli þeirra og svo framvegis þetta er náttlega gríðarlegur tímasparnaður ímyndaðu þér bara nú vilja verjendur og sækjendur fara í eins og hefur verið að fara í vettvangsrannsókn það

praktíserað að fara í vettvangsrannsókn til að kynna sér vettvanginn núna komu við með vettvanginn til þeirra við getum presenterað vettvanginn bara í réttarsalnum þess vegna hann er bara eins og hann var á þeirri stundu

og sestur í stólinn

að sjá búið að byrgja fyrir glugga og slíkt þannig að

sem vasaljósið sýndi þrívíddarskanninn var staðsettur skanna þetta

af öllu í rýminu þó í svart hvítu sem eru einu hömlurnar sem skanninn hefur í þessum myrkur myndatökum út frá þessu getur maður lesið í brunaferla og séð hvar hitinn var mestur og hvar möguleg upptök voru og slíkt hér

á veggjunum er er svo mikið brunnið að sót er farið af veggjunum og til þess þarf alveg svakalega mikinn hita

þá að upptakastaðurinn væri þá hérna

það er alveg ljóst að með aukinni tækni verða æ fleiri sakamál upplýst og er þrívíddarskanninn byltingarkennd framför í sakamálarannsóknum ég held það að í framtíðinni komi þetta til með að breyta gríðarlega miklu hver veit nema í framtíðinni þá verði hægt bara að setja á sig þrívíddargleraugun og labba bara um staðinn það var bara til þegar ég byrja sko það er svo langt síðan ég byrjaði og mér segir sá hugur að við séum ekki búin að sjá allt saman sem að hann getur boðið upp á það er svo miklu miklu meira sestur hérna hjá mér Guðmundus Jóhannsson sem að ja veit nánast allt um þessa viðamiklu árás sem var gerð á tölvur í fjöldamörgum löndum alls staðar í heiminum velkominn til okkar í Kastljós takk eitt af því sem við höfum heyrt í dag er svona til þess að bregðast við þessu þá þá þurfi að uppfæra hugbúnað uppfæra vírusvarnir en það dugir ekki endilega til í öllum tilfellum eða hvað nei þetta er svolítið snúið mál þessi árás er að ráðast gegn mörgum tölvum sem gera mismunandi útgáfur af Windows stýrikerfinu það eru mörg tæki þarna úti sem

komast að erfitt að uppfæra og í einhverjum tilfellum

ekki hægt að uppfæra fyrirtækið sem þjónustar segulómtæki er farið á hausinn þetta eru risastór tæki sem hús eru oft byggð utan um eða heilu húsin hliðarnar eru teknar af þeim til að koma þeim fyrir og annað það er ekkert hægt að uppfæra svona tæki

borga lausnargjaldið sem við mælumst ekki til að fólk geri þessi árás tiltekna af því nú er verið að tala um það til að mynda hér á landi að það hafa ekki margar margar tölvur sýkst mun þetta

grassera áfram í kerfinu mun þetta halda áfram í einhverja daga eða vikur jafnvel já það er sko árásin byrjaði á föstudaginn

nú þegar eru komin komin komin tvö önnur afbrigði af sömu árás fyrsta árásin var með það sem kallast

tengdist ákveðnu léni sem var bara bull og margir stafir það sem að klókur maður gerði var bara að hann skoðaði kóðann sá það skráði það lén því það var óskráð þá svaraði lénið kalli veirunnar þá en þá kom strax önnur útgáfa sem að fer fram hjá þessu og svo kom enn önnur útgáfa sem er þá bara enn öflugari þannig að það má í rauninni búast við því að þetta tiltekna afbrigði það einhvern veginn þróist og haldi haldi bara áfram næstu næstu hvað vikur eða

mánuði jafnvel eflaust mun það halda áfram eins lengi og þeir ná tölvum til að sýkja og mögulega peningum í lausnargjald því þetta snýst allt

um peninga þetta eru bara erlendir glæpahópar sem eru að nýta sér veikleika í stýrikerfi tölvunnar og meðan þeir fá borgað þá halda þeir áfram því þetta er bara business þessi tiltekna bakdyraleið getum við sagt þetta kemur í rauninni í gegnum öryggisstofnun Bandaríkjanna n s a sem að virðist hafa vitað um þetta og hvort að gögnum er lekið þar eða hvort stolið það er kannski ekki vitað á þessari stundu má gera ráð fyrir því að svona stofnanir hafi fleiri sem að mögulega muni þá auðvelda einhvers konar tölvuþrjótum að komast í gögn stofnanna fyrirtækja og einstaklinga ég hugsa sé eiginlega bara hægt að gera ráð fyrir því að það muni gerast sérstaklega eins og núna þetta lekur út eða er stolið af þeim og því er lekið út þá

hafði n s a vitað af þessum veikleika í einhvern tíma og eflaust mögulega misnotað hann sér í hag létu ekki vita af þessum veikleika þannig að Microsoft í raun og veru gat ekkert gert til að plástra þetta fyrr en að lekinn varð hjá n s a þeir það fyrir tveimur mánuðum síðan og ríkisstofnanir eða leyniþjónustur um allan heim þær í raun og veru safna svona það sem kallast

sem engin veit af það er þá veikleiki sem þeir hafa og engin veit af og ekki er hægt að plástra þeir safna svona veikleikum og notfæra sér þá þekktasta dæmið er eflaust það sem kallast stuxnet sem er vírus sem ísraelska leyniþjónustan notuðu réðist sérstaklega á vélar og svo tæki hjá þeim þá notuðu þeir fjóra

aldrei sést áður og hefur ekki sést síðan að það sé verið að nota svona marga

þeir eru mjög verðmætir af því að

komast fyrir þá sem eru þara úti að velta fyrir sér hvernig er hægt að verjast þessu það er auðvitað þetta uppfæra stýrikerfi og vírusvarnir en svo er það nú kannski þetta gamla góða

skynsemin ræður ekki opna hluti sem þú veist ekki hvaðan koma já í raun og veru það er að uppfæra stýrikerfið á tölvunni Windows tíu er ekki vandamál hérna heldur eldri útgáfur af Windows fólk þarf að uppfæra vélarnar sínar það er bara góð regla alltaf ekki bara á degi eins og þessum það er að taka afrit af gögnunum sínum því að myndirnar og ljósmyndir og annað er bara ómetanleg gögn fyrir

venjulega talað um þessa þrjá tveggja eina reglu það er að eiga þrjú afrit tvö á sitt hvorum miðlinum innan húss það er þá tveir flakkarar kannski og svo eitt utan húss eða ekki heima þá í skýinu til dæmis númer eitt tvö og þrjú er að uppfæra vélarnar sínar og að hafa vírusvarnirnar í lagi takk fyrir þetta og takk fyrir komuna til okkar í Kastljós takk

í gegn þegar hún var sýnd í fyrra bæði hér heima og erlendis og hefur getið af sér framhaldsseríu sem er

en nú hafa Reykjavík studios og RÚV undirritað samning um gerð annarrar þáttaseríu sem verður sú umfangsmesta í fram til þessa hingað eru komnir Baltasar Kormákur leikstjóri og framleiðandi og Magnús Geir Þórðarson útvarpsstjóri verið velkomnir báðir tveir Baltasar komum okkur beint að efninu hvað

til jú þegar ég var í menntaskóla las ég bók sem hafði mjög sterk áhrif á líf mitt og varð meðal annars ástæða fyrir

fór út í kvikmyndagerð því

hægt að gera þessa bók í leikhúsi á sama hátt þetta er sjálfstætt fólk síðustu fimm árin hef ég haft réttinn á þessu en

kom þessi hugmynd að gera bíómynd úr fyrstu bókinni en sýna svo sex

fyrsta bókin verður bíómynd og sýnd þannig

til átta þætti þetta er stóra bókin okkar og stóra íslenska verkefnið

hefur dreymt að gera Magnús Geir hver verður aðkoma RÚV að þessu og hvert er umfangið RÚV og Reykjavík studios fara

vinna saman í þessu frá upphafi við erum afskaplega spennt fyrir þessu við höfum verið að auka áherslu á leikið efni í okkar dagskrá og það er augljóst að íslenskir áhorfendur eru þakklátir fyrir

ófærð sló í gegn og fangar sömuleiðis umfangið er

að ráðast en þetta

stórt og mikið þetta er er byrjaður að skrifa þetta og

vinna í því í svolítinn tíma en ég er það er Ingvar Sigurðsson sem á að leika Bjart

hann vera á réttum aldri núna hann er

Jökuldalsheiði Sæmundarseli þar eru Vetrarhús og sumir vilja meina að

til að þjóna útlendingum þetta þarf að

mestu í framsetningunni ég tel líka að þessi með sex milljónir í Frakklandi að þetta nær til miklu miklu stærri hóps

má bæta við að við höfum þá trú að með því að gera þetta í sjónvarpi náum

unga fólkinu þetta er bók sem skiptir Íslendinga miklu máli en eigi eftir að vekja jafn mikla athygli erlendis og til dæmis ófærð hún mun gera það á annan hátt vonandi nær hún með þessari leið til miklu fleiri áhorfenda ég hef

vesturfararnir voru gerðir svona á sínum tíma

við erum að fara eftir en í þessu nýja

þetta er stórkostlegt listaverk þetta er saga sem skiptir okkur sem þjóð miklu máli en hins vegar er þetta líka sígild saga sem hefur náð það er á það sem við trúum og við trúum að þessi saga þess vegna gerum við þetta við erum að reyna að blanda leiknu efni þegar þegar búið er að ná svo góðum árangri með þessar þáttaraðir sem hafa verið í boði og

tími til að ráðast í þetta

að Baltasar og frábæru listamenn sem með honum starfa geti leyst töfrana í þessari sögu úr læðingi kostnaðinn

já við erum að tala um rúmlega það sömu stærðargráðu og

að byrja tökur

erfitt að segja til um það út af öðrum verkefnum en vonandi

verðum við komin vel af stað innan tveggja ára talandi um önnur verkefni ófærð tvö er komin í vinnslu hver er hver er staðan þar við erum að byrja í tökum í haust það frábærar viðtökur sem við það er alveg á hreinu að

lokað og jafnvel ekki þyrlum heldur Magnús Geir það er kominn sýningatími á haustið tvö þúsund og átján ferðast ég mikið um og hitti útvarpsstjóra og forsvarsmenn

þessi staða hefur aldrei verið uppi áður það er verið að kalla eftir því komið með meira gott efni við erum tilbúin að kaupa það og sýna

á RÚV erum búin að þrefalda okkar framlag í leikið efni á tveimur árum og hefur ekki verið meira um árabil vonandi getum við öll sem störfum í íslenskri kvikmyndagerð sameinast um að mæta þessari eftirspurn og náð upp á þessa öldu og borið íslenska menningu og hróður hennar út um allan heim þetta tækifæri má ekki fara forgörðum

íslenska menningu og hafa rödd er þetta vettvangurinn gerum það að lokaorðum kærar fyrir komuna Baltasar Kormákur og Magnús Geir Þórðarson þættinum er þá lokið í kvöld veriði sæl við